<hesitation> Ireo legioma zay matetika tsy hita raha tsy volana vitsivitsy ao anatin'ny taona ihany zao a, ny aty aminay alohany de ny soflera, laisoa, ny petit pois a, ireny <hesitation> angivy ireny, misy fotoana zany ireny misy, de misy fotoana tsisy.